Sí, los vínus tienin gustus destintus. Los vínus tienin gustus que pendin dela crassi dela uva, el terruñu, la climi i la horma de produción. Los vínus tintus puein sel tamién robustus i con muchu cuerpu, mentris que los vínus brancus puein sel más frescus i ligerus. Alogu están tamién los vínus ducis, que yo no pueu con ellus delo em... qu'empalagan. I tamién ain vinus secus i tamién los vinus espumosus, lo qu'es el champán i el cava, que tamién ai paquí.